Ny ordinateur zaoo, afaka <hesitation> ôhatra misy raha akà, soratan-tegna akà zay, igny aminje manjary akajiàgna akà. Tsy afaka akào, lera antegna tià izah azy na firy tôgno na firy tôgno, mbôla akà fôgna i. kô fa tsy efa antegna mamafa azy i, tsy vôfafa i. sady manjary ananôvagny calcul koà izio. De maro be, manjary ananôvagna recherche raha maro. Misy ôlo zao fa miasa amin’ny alalan’izio fô zao.